مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك، انا اسمي زينب ومبسوطه جدا اني بقابلكم النهارده الصراحه انا متابعه شركتم من زمان وبقدر روح الفريق اللي باينه عندكم في كل مشاريعكم والمشاريع المبتكره كمان اللي انتوا بتقدموها انا شايفه ان خبرتي في مجال التسويق والمهارات اللي اكتسبتها في السنين اللي فاتت بتخليني مناسبه جدا للشغل دا، انا شخص مجتهد الحمدلله وبيحب التحديات جدا وبشتغل كويس في الفريق وبعرف اتواصل مع الناس كويس جدا وانا متأكده اني هقدر اساهم في نجاح الشركه دي وبالنسبه للي يخليني مختلفه انا دايما بسعي اتعلم حاجات جديده وبطور في نفسي وانا واثقه اني هقدر اتعلم اي حاجه جديده بسرعه واتأقلم في الشغل معاكم بصراحه انا حاسه ان دي فرصه عظيمة ليا وانا مستعده ابذل كل مجهودي عشان اثبت نفسي واكون جزء من الفريق بتاعكم